nyaunen ak ishin wolin hasot ama ak ishin wol borbad bare tokit wo jebite bare ak diida bare muken fa hinkabn ama bare ishi namubhindagar, bare akasi sunt wot jebite wol dur gugete wota-tahmbeninen bere sun utalte dur dete akas woldagarte bare tokit wo jebite akas bult.